உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு வகையான பூக்களின் பட்டியல் இங்கே. பொதுவான மலர்கள், ரோஜா, துலிப், டெய்சி. சூரியகாந்தி, லில்லி, ஆர்க்கிட், வயலட். டாஃபோடில், லாவெண்டர், சாமந்திப்பூ, பாப்பி. தோட்ட செடி வகை, மல்லிகை, கருவிழி. பெட்டூனியா, என்னை மறந்துவிடு, காட்டுப்பூக்கள். நீலமணி, பேன்சி, பட்டர்கப், டேன்டேலியன். கருங்கண் சூசன், ராணி அன்னேயின் சரிகை, கோல்டன்ரோட். இந்திய வண்ணப்பூச்சு தூரிகை, நரி கையுறை, ப்ரிம்ரோஸ், வெப்பமண்டல மலர்கள். செம்பருத்தி, சொர்க்கத்தின் பறவை, ப்ளூமேரியா. பூகேன்வில்லா, ஹெலிகோனியா, இஞ்சி மலர், பேஷன்ஃப்ளவர், அந்தூரியம்.